Irundi irundi jaeko ˂hesitation˃ ñanemiari ñai jae tenis jare japatu mbiru manaco jei supe va jare oime iru zapatilla yae supe va jare oime yeva iru ota jokgüi mbaeti ma iru reta anoi